<noise> kalo dremam dremam kaloauhuni iteepapanameli elin pum jadi kalo dremam kaloni papan elin pum malusia lumalusa nakenahatalua, jadi bisaitaia bakumalawanee taudremam adayan kalo lapapan tati aiam iatpikalo pak lapap pakie hatu elinam paling kuati, <hesitation> tapasiam dromam lamorin lotu perusahan lamorinlotu maiyam pokailu hutuluanusati <hesitation> maisiam ada yang lamalan lapakita sampa ehu ikai kakaehu nilahun nohi dremam, adayang lamalan kalo dremam kakahara lamalan tau lalahutolunli lahutolun tau dremam taula, lasanan lalapulapu talu hasiam dremam jadi dremam kalu laumorin lutumai siamkan houn malusia houn lamala jadi kalosiam malaukoa yaterserahia.